<hesitation> yá iku ma na jɔɔmi blù ì yàá nɔ òwo. go úni nyì, anikɛ́ ìzìziwa, ikuma na jɔ̀ɔmi blù nélèe ɖí àfà <hesitation> ùfù ámánìbo <hesitation> mìnyè, mìnyè <hesitation> àfà àlɔ kínì bàa tu so ìzi ka àá do náa yizeà, à náa kpàtà bɔ̀sì so ízi úni ká nà zó fu à nà tú so funù amánìbo kása <hesitation> kile ká nyòo à nàáa tu so ízi èle ànà so bɔ̀sì nɔ̀lɔ ányi èle à nà yili li áyiti elí ówó be kayi ù be wulé úni bà wɛ́so ikpɛ́ lèe bà só bubo bà wú jàkálì plaà nɔ̀lɔ bà só gàlí nɔ̀lɔ bà búlù nyo bà zá wɛŋè, bà zo po igá eŋé amánìbo ùnyì ani ígbɔ bo funù kíni ká ka bùú kpàtà so ízi, bɔ̀sì nàáa li ayiti bàa kpatà so ízi kayi bùú kpatà so ízi úni ká nà fù bà zé leleà ɖɛ́ɛ́ fò dò ígbè màa úni be, bà wɛ́nyo. ikpɛ́ lèe, bà kpó bɔ̀sìkplà lòò blɛ̀ɛ bà wú jàkáli lòò bàá banìi jàkálì bà hléso nɔ̀lɔ blɛ́ɛ bà só bɔ̀sìkplà nɔ̀lɔ. kayi bù so bɔ̀sìkplà nɔ̀lɔ ɛɖí na jɔ̀ɔ̀mɔ̀lɔ blù só bɔ̀sìkplà nɔ̀lɔ, bà búlù nyo à màá ŋe, blɛ̀ɛ à mà nyú amánìbo mìnyè kínì klekle à náa fluù àyíta, à náa fluù àyita à nà tú kɛnìà so <hesitation> à nà fá à nàtú kɛnìà so gàlé bìínì bà nà tú, à ná lí búnyèsì áyiti ígbɔ ɔwɔ li búnyèsì lɔ blíí úni à nàá ho ùhláa à náa flíì uli nyo ikpɛ́ lèe tu so nɔ̀ lɔ áyiti lɔ uni à nà búkù nyo úni à tú ábua ɖù kayi mìnyè lɔ ɔ̀ɔ́ zi áŋka kayi ùhláa lɔ zi áŋka fú wuléè tè à nà ɖí blíí, à nà ɖi úhláa lɔ tè à tú uli yiliso ígbɔ ɔwɔ tu uli yili so tè á nà búlùnyo à nà yize mìnyè, à kpó bɔ̀sìkplà nyoà tè á nà áŋká ŋe á nàá ŋe kíni ká elí ɛɖí kíni búá ɛɖí nàa jɔ̀ɔmi sú ì fía ígbɔké ba bàni kíni búá plémú.